Dursa won ishin itat kikunduia. wol gurti ,wolgurte wotdufte mal ishin wotdufte rawote Kila mtu laf qotaa mal in laf qote rawot dubii yani bi sun kasa gurti kasa gurte kasa gurte kasa harte paka kona kulli dete harte dub akanan man itat yani mal minkun qotam dubii akan yani ishini malkan min ishia ijaretti dib yette amo min kundian qotti ishin mara guda akas qoteti.